أحدث مغامرة قمت بها كانت لما سافرت مع العيلة في رحلة قصيرة -لم- لمدينة الجبل الأخضر، كان الجو رائع، والمناظر الطبيعية خلابة، كنا نمشي في الجبال، ونتسلق، وكل خطوة كانت تفتح قدامنا مشاهد جديدة، كانت ممتعة؛ لإننا استمتعنا بالوقت مع بعض.